Jaa la chikopaq kit'aliim wach kijawunaq ja'ar la ak'ach han kore'eet niwulam cha ki'yoq ra re'ee kat'aliim kii kijawunaq re' riye' kik'uxb'aal rijosq'ii kiwib'al ja'ar keh nkaa wach ki kijawunaq reh depende qa'sa mood ki'b'anara ki'ilata ja ko'eet la rijawunaq tz'ee'ra rino'ooj la ak'ach tah rajaam riwii' ruu' are' la rijawunaq richa'jee riye' kitzi ri riye'kii kisuuq' riye' kiwa' riye' kihaa' laa ak'ach ja'ar rik'uxlaa pan rijaloom wi re' la winaq laa' richa'jee taqee' ja'ar re'ee rajaam wach la chikopaq nkik'ar je' janaj wunaq nkik'ar onteera nki'kar wi tz'ee'ra ki'ilja wii nk'ar aawja ki wach la ak'ach ja'ar nkik'uxlaa kore'eet wila mood hasta nakojom rib'eh rik'axamam rib'eh naq nayoqom re'